أهلين صديجتي، شلون حالك؟ مبارك الزواج، إن شاء الله الزواج <hesitation> الميمون، إن شاء الله بالدرية الصالحة، الله يبارك لكم ويجمع بينكم بالخير، تستاهلي كل خير، هويستاهلك وإنت تستاهليه، إن شاء الله أيامكم مليئة بالسعادة والحب، لازم نجتمعوا جريب <hesitation> ونحتفلوا بي هالمناسبة السعيدة، الله يجعلها <hesitation> أيام سعيدة عليكم، ويهني بالكم.